നിക് ഐതബഗ്ഗി ധല പാതേരേ വന്ദ അനുല്ലേ। മുല് കേനു അന്ദുല്ലേ പോരല। അര്ഥ മല്തന്മേ। ഗുഥപുന് കേല ദിന മസ്ത് ഹേവി ഉപ്പുന്ദു ഭേജര്। ജസ്തി ഉപ്പുന്ദു കേല ദിന ഇത്തു നമക് കന്തോലി। ഉപ്പുജി ധല അന്ഛ ഫീല് ല ഉപ്പുന്ദു കേല സര്ഥി। പ്രേസ്സുരേ ധത്തു കേല്സേ ധ അവദു പേര്സോനല് ലിഫേ। ല അവദു ഓല അന്ജി പ്രേസ്സുരേ ഇത്ത ന്ദ അന്ഛ। ഫീല് നന്ക ബര്ക്പുന്ദു സിതുഅതിഓന് ഇന്ത ദിന ക്ക। തുഫ്ഫ തോജു അന്ജ അന്ജി <hesitation> ബ്രേഅക്। ധേഥു അനുല്ലി ഭ്രേഅക് ധേഥു അന്ന്ദു ബേഥ ധല। യോഛനേ മല്പുല്ലി അന്ജ നേ ഏര്ന ധികുലുന്ദ ന। നല്ല ബേജര് ഹപ്പുന്ദു। അന്ജി ബ്രേഅക് ധേഥു അന്ന്ദു। ഏല്ലിഅ വക്ല ധേഥു അനുല്ലി മിന്ദ് വന്തേ ഫ്രേശ്। ഹപ്പുന്ദു ഭോക അക്കുദ ബത്ഥു ധു നന്ക ഓല്। പ്രോബ്ലേമ് ഹവന്ദു ന്ദു അന്ജ വേന് ഫചേ മല്ഥു। ധു അച്തിഓന് ധേഥു അനുല്ലി।